भ्हṭṭउ śअरṭउ अśरल्दे मनर् जन्गलर् ṭहके, ṭहक् अमि घोरर्से ऐसे बत् रखु। कि धुनिय के घोरर्से बत् ṭहके, अर जले दोले निवहुसिलौ धुनिय के जब, बोदेग ṭहक् पुनु बहर् धर्कर् नै। जेदि क निज घोरर् निश्न के थकप्, कि घोरर् निश्न के कुरिपुरिब। अर हुरु लरśर निश्न तन्ध तु थिब, मथ तु थिब। हत तु थिब।